في يوم من الأيام، كان في ساحر يبي يعمل تعويذة جديدة، لكن بلغ فيها وصار حجمه صغير و صار صار يواجه صعوبة في التنقل والتعامل مع الأشياء حوله، وبعد فترة تع- تعلم إنه لازم يكون على حذر من السحر.